Mandry aligna araiky amina hôtel, nuité arakaraka izy ka le hôtel maventy quatre étoiles, na cinq étoiles regny misy dimy hetsy, eftra hetsy, enign-hetsy karaha igny aligna araiky fô izy ka le atognotognony indraindray amina dimialigna sy iraihetsy, aroahetsy˂hesitation˃ iraihetsy, valoaly le tegna môra akeke amina roa aly, dimarivo sy roa aly, telo aly ake